Një nga karateristike më unike të breshkave është guaska e tyre e fortë, e cila u siguron mbrojtje nga predatoret. Guaska është pjesë përbërëse e skeletit dhe rritet bashkë me breshkën gjatë gjithë jetës së saj.